hitande ujinere didi e shappande didi e didi woni hitande ko mi fuɗɗi kuugal e banke Moniepoint e Hadejia, mi waylita cede, kondeye mi nder cede ɗuɗɗe.